सऊदी अरब के स्थापना उन्नीस सौ दस ईस्वी में। होयल हले छेजब राजा अब्दुल अजीज एवम सऊद। ने अरब प्रायद्वीप के विभिन्न आदिवासी क्षेत्र के। एक गो राज्य में एकत्रित कैले हले छे अपन राज। से लेकर मुस्लिम संगठन देश के नाम से। विश्व में मजबूत खिलाड़ी रहे हले छे।